ọ ɗinom da Pise na wano maad waa ta Pọ ma mu na tob tul maadi, ɗok wan won- wan Pidim mo na wa Sernu. ɗok, rab kunuṇ, Serai, Puwa, Payindi, Peloụ, Parpaɗa, lambɗa, kpomo, kpom sali ɗok, kpom Sali rab, kpom Sali kunuṇ, kpom sali serei, kpom sali Puwa, Kpom Sali Payindi, Kpom Sali pelou, Kpom Sali parpaɗa, Kpom Sali lambɗa ki rab, ki rab Sali ɗok, ki rab Sali rab, ki rab Sali kunun, ki rab Sali Serei, ki rab Sali Puwa, ki rab sali Payindi, Kirab Sali Pelou, ki rab Sali parpaɗa, kirab Sali lamɗa, ki kunun, ki kunuṇ sali ɗok, ki kunuṇ sali rab ki kunuṇ sali kunuṇ, ki kunuṇ Sali Serei, ki kunuṇ sali puwa, ki kunun sali payindi, ki kunuṇ sali Peloụ, ki kunuṇ Sali Parpaɗa, ki kunuṇ sali lamɗa, ki serei, ki serei sali ɗok, ki serei sali rab, ki serei sali kunun, ki serei sali serei, ki serei sali puwa, ki serei sali Payindi, ki Serei sali Peloụ, ki serei sali Parpaɗa, ki Serei sali lambɗa, ki Puwa, ki Puwa sali ɗok, ki Puwa sali rab, ki <noise> Puwa sali kunuṇ, ki Pawa sali serei, ki Puwa sali Puwa, ki Puwa Sali Payindi, ki Puwa Sali Pelou, ki Puwa Sali Parpaɗa, ki puwa Sali lambɗa, ki Payindi, ki Payindi sali ɗok, ki Payindi sali rab, ki Payindi sali kunun, ki payindi sali serei ki payindi sali pawa, ki Payindi Sali Payindi, ki Payindi Sali Pelou, ki Payindi Sali Parpaɗa, ki Payindi Sali Lambɗa ki Pelou, ki Pelou Sali ɗok, ki Pelou sali rab, ki Pelou sali kunun, ki pelou sali serei ki pelou sali puwa, ki pelou sali payindi, ki pelou sali pelou, ki pelou sali Parpaɗa, ki Pelou Sali lambɗa, ki Parpaɗa, ki Parpaɗa sali ɗok ki Parpaɗa Sali rab, ki Parpaɗa Sali kunuṇ, ki Parpaɗa Sali Serei, ki Parpaɗa Sali Puwa, ki Parpada sali payindi, ki Parpada sali Pelou, ki Parpaɗa sali Parpaɗa, ki Parpaɗa Sali lambɗa, ki lambɗa ki lambɗa sali ɗok, ki lambɗa sali rab, ki lambɗa sali kunun, ki lambɗa sali serei, ki lambɗa sali Puwa, ki lambɗa sali payindi ki lambɗa sali Pelou, ki lambɗa sali parpaɗa, ki lambɗa sali lambɗa, won ɗok, won ɗok ka ɗok, won ɗok ka rab, won ɗok ka kunun, won ɗok ka serei, won ɗok ka puwa, won ɗok ka payindi, won ɗok ka Pelou, won ɗok ka parpaɗa, won ɗok ka lambɗa, won ɗok ka kpomo, won ɗok ka kpom sali ɗok, won ɗok ka kpom sali rab, <noise> won ɗok ka kpom sali kunun, won ɗok ka kpom sali serai, won ɗok ka kpom sali puwa. won ɗok ka kpom sali Payindi, won ɗok ka kpom sali pelou, won ɗok ka kpom sali parpaɗa, won ɗok ka kpom sali lambɗa, won ɗok ka kirab, won ɗok ka kirab sali ɗok, won ɗok ka kirab sali rab, won ɗok ka- ki kirab sali kunuṇ, won ɗok ka kirab sali serei, won ɗok ka kirab sali Puwa, won ɗok ka kirab sali Payindi, won ɗok ka kirab sali pelou, won ɗok ka kirab sali Parpaɗa, won ɗok ka kirab sali lambɗa, won ɗok ka ki kunuṇ, won ɗok ka ki kunuṇ sali ɗok, won ɗok ka ki kunuṇ sali rab, won ɗok ka ki kunuṇ sali kunuṇ, won ɗok ka ki kunuṇ sali serei, won ɗok ka ki kunuṇ sali puwa, won ɗok ka ki kunuṇ sali payindi, won ɗok ka ki kunuṇ sali pelou, won ɗok ka ki kunuṇ sali Parpaɗa won ɗok ka ki kunuṇ sali lambɗa, won ɗok ka ki serei. won ɗok ka ki serei sali ɗok, won ɗok ka ki serei sali rab, won ɗok ka ki serei sali kunuṇ, won ɗok ka ki serei sali serei, won ɗok ka ki serei sali puwa, won ɗok ka ki serei sali payindi, won ɗok ka ki serei sali pelou, won ɗok ka ki serei sali parpaɗa, won ɗok ka ki serei sali lambɗa, won ɗok ka ki puwa. won ɗok ka ki puwa sali ɗok, won ɗok ka ki puwa sali rab, won ɗok ka ki puwa sali kunuṇ, won ɗok ka ki puwa sali serei, won ɗok ka ki puwa sali puwa, won ɗok ka ki puwa sali payindi, won ɗok ka ki puwa sali Pelou, won ɗok ka ki puwa sali Parpaɗa, won ɗok ka ki puwa sali Lambɗa, won ɗok ka ki Payindi, won ɗok ka ki Payindi Sali ɗok, won ɗok ka ki Payindi Sali rab. won ɗok ka ki Payindi Sali kunuṇ. won ɗok ka ki Payindi Sali serei. won ɗok ka ki Payindi Sali puwa. won ɗok ka ki Payindi Sali payindi. won ɗok ka ki Payindi Sali pelou. won ɗok ka ki Payindi Sali parpaɗa. won ɗok ka ki Payindi Sali lambda. won ɗok ka ki Pelou. won ɗok ka ki Pelou Sali ɗok. won ɗok ka ki Pelou Sali rab. won ɗok ka ki Pelou Sali kunun. won ɗok ka ki Pelou Sali serei. won ɗok ka ki Pelou Sali puwa. won ɗok ka ki Pelou Sali payindi. won ɗok ka ki Pelou Sali Parpaɗa. won ɗok ka ki Pelou Sali lambɗa. won ɗok ka ki Lambɗa. won ɗok ka ki Lambɗa Sali ɗok. won ɗok ka ki Lamɓda Sali rab. won ɗok ka ki Lambɗa Sali kunuṇ. won ɗok ka ki Lambɗa Sali serei. won ɗok ka ki Lambɗa Sali puwa. won ɗok ka ki Lambɗa Sali payindi. won ɗok ka ki Lambɗa Sali pelou. won ɗok ka ki Lambɗa Sali Parpaɗa. won ɗok ka ki Lambɗa Sali lambɗa. won rab.